Iggan mi mara suudu deftere, marndu kala defte, defte pat ngonɗe duuniyaaru, mi heɓa e mi jannga. Mi dursa defteeje, mi faama kujeeji no feewi, mi heɓa ilmuuji kesi, faamuuji kesi pat mi heɓa, mi annda ɗi.